<hesitation> distribitɛr-otomatiki ni a ba bankira we nɛ a mube bera so ma tete a boni kwa mu a benɛ ni a bu'inɛ bawe a besin ni tun yiyase bu'inɛ su ma wari kwa be bu'inɛ su ma cɛrosunu donk to o huraso to rezo intɛrnɛti we nɛ ani beso marshe o karti-bankɛri yi mi o se a'o vɛ de wari nɛ ɲuzo yi mi o o mina a lebin a mu yi wo a wari mi o ɲu'i toni sunuso ma lebin a bun a'o o distribitɛr-otomatiki cunu